Nyimpa botum <noise> asesa nara ne nkrabea anaa ne hyɛbrɛ. Saintsir nye dɛ ndzɛma bebree na <noise> yɛyɛ a muhu dɛ ɔyɛ - no nsusuando <noise> ɔnnyɛ hɛn hyɛbrɛ <noise> etse hɔ na ahyɛ wo dane m' na mmpuei nnkɔ koe a woana bɔwɔ wo sekan ema ewu. Ntsi hɛn ankasa yɛbɔ abrabɔ tseenee na tumi biara annye hɛn enndi esi na sɛ yesu frɛ, yɛkɔ hɛn kotodwe enyim daadaa a <hesitation> daakye sɛ na ɔwɔ dɛ ye - yewu hia mu koraa na a, ebei! yebotum ayɛ edwuma den de asesa dɛm ahokyer no. Dɛ obi tum bɛda ebusua mu a sika biara nnyi mu a nankotsee tum yɛyie hwɛ ebusua no <hesitation> dɛmara na nyimpa botum asesa <noise> ne hyɛber. <hesitation>